मोइ बिअक्सन् पतर् अगते मुर् खोरज् जिकिनि मन्हु थके खेबुर् मन्हु अगते मद्पुथिअम् सोले खोरत् कोथ पतिबो। तैसोद् खोम्होइ लोबो, फल् दिनेत सपो। उरुहितिक् कोपो, तैसोद् दिन्बर् उलबो, तैसोद् अनि अगछे दितोद्लो सिथि सपो गोलेइबो। तैसोद् मन्हु उरोक् निमोन्तोन् कोरि गोलेइबो। निमोन्तोन् कोरि अहे अको अमि बिअर् अग्दिनजिते जुरोन् बुलिकोइ, तत्लो बगने किमन् कि बजर् लगिबो। खेबुर् बेवस्त कोरि गोलेइबो। तैसोद् ननोन् धरनोर् बजर् थके खेबुर् खमोग्रि अनि गोलेइबो। जिते बहुत् मन्हु बुर् जिते कुथ् खबो। जिते अमि जितु फुर्ति कोरि गोलेइबो दगे। हे फुर्ति तु अमि हि दिनर् बिअर् दिनर् हे कोरि बबरो। करन् बिअर् अगत् इमन् बेस्त त होइ कोबोन् वरि। जने पेन्देल् तकिले बिअर् गरने बेन्ग् बत्ति लगिबो। ननोन् धरनोर् होमेस थके, अरो मितै, दिथरब्र, ननोन् धरनोर् जोदो बजर् थके। मस्, मम्ख, धोरि, सोब् बजर् कोरि गोलेइबो, अलोहिते अहेब। खन्मन् अकरेर मति गोलेइबो, अरो करन् मन्हु बुर् तु तुत्लि बेस्त होइ थके। करन् हिहते अलोहिक् अदोरिबो करने गेदर्सोद् रुखि थके, गोलेइबो। हेहे मुर् खन्मन् नेजै जने धरनोर् <hesitation> गेदर्सोद् रुखि लगतु कोतोब्बो। हे करने बिअर् अगत् बहुत् तेन्सोन थक जै, हे बिबर् अभिगतै सेपद मैखे दि कोलो।